Kua tëtä sud americano, mbaetɨete añete aikuakavi kua tëtäregua, jaeñoma jaikua jaeko tëtä ikavigueva, jukuraï oikovaera mbaetɨ yaikua mbaeko oiporara jare añavërupi oiko vaera kua tëtä ikaviguerupi